gat ish nic na rulloba rshon manga nubuelt le ñu que rshon manga ni na ni rulloba o rsib manga ra- ra gat pues bël ish nesh rcheeb beñ nic nac masru rcheeb beñ con bël nua sheb bël rac shu beñ con bël <hesitation> rac nal beñ ruñ ne rac nal beñ dep te beñ rac nal beñ ruñ rcheeb bël <hesitation> pues cue beñ sheeb ish chic ne gac sac beñ chic nac ru cheeb beñ, nu ra cosega rni beñ <hesitation> yalega lliune chic gac ne chu neep lone lla nic chane dets beñ que- que vay chane <hesitation> ni beñ rle beñ dets beñ chic- chic nic nac buen nac rac beñ cheeb, ah a ruta beñ re pur fuera nu ra beñga, ah disligal nu sheeb ni ne- ne chin rac beñ cheeb per pcal sheta rau beñ sheta- sheta llal rlian sheta hui nic rni beñ cheeb ne lla cuentis geis beñ si que sobeñ geis beñ sheta nu beñ gan pa chilluñ beñ te mandad beñ te shinic vay sheta cuentis llal reis, sheta hay nubuelt si rri ra- ra maiñ roo que rni beñ. Pshi- pshi shi lo rni beñ ne nic psishac rni beñ ni llas nic nac ni rri lo beñ nic ni rni beñ ne maiñ <hesitation> maiñ dosh ne, ba cualla cualla na beñ guitk ne beñ na nac- nac bël bsion rni beñ bsion con <hesitation> ni rni beñ bël shiña nic rni beñ naca bëla shuuch ne, nu shinic rni manga na bël shiñaga nu stich manga rni banga ne bañ huila lo manga va nacne suert o ba nacne cos mal nac manga niu tagol ne o sic algo, pues na shi soob biñiga callit biñiga mientras ste banga soob ne re ra llaäc que soob banga dets llaäc como siet ne banga ra cos ah siet ne banga na ne chic na banga silasa soob ba roc chine fui ban ramir calliit roc chin fui banga dets ramir sied manga que chic na banga lo ramir da ne nesre da ne llo sa re ramir da siet ne pus roc se banga guitk banga manga sec cua banga tla llaäc bco banga llic manga bël shi la cumbre rni beñ sen sob antena la cumbre de quiatoni roc ne Roc ni bione chic roc ni bri manga pues roc hui cane së hui cane bsia ra bkiush ra hui cane bione roc utop ne ranch roc ne siop ne ish lla blep ne rate cos asta ro niciu ro carreter roo vay blep ne bsel ne len car lla de- de siop ne chic ne- ne son san ne ra banga se ne san banga ta quiatoni lla- lla isena a ta ro <hesitation> quiatoni chine bri te bre beiñ len- len llic daiñga brine chic bied gac te llí roo roc huila lane suabe siopne vay chine brine lo nes fui sacne pa tras sone ste- ste nisiu sone chic pues ah shone bri sho len daiñga brine vis gal ne ben manga vis ne com na banga hui guitk banga manga hui bsec banga manga bsec banga manga chic repa lo banga ne sicuent ni ne bri manga lone na banga ne tagol ne tagol ne- ne, repa pe na chunic nac tagol ne pues canu re banga, pues ni sione pus iuli ga banga hui chine bri beiñ roc bri ne chic pus ruñ gal manga vis ah lane suabe siop ne, de re ata rec huila. De cinco cinco <hesitation> shilo rni beñ cinco milimetro vay, chine pue fui beñ len daiñ que brune pus bseune lones ah brugac te llí roo ah te bël shiñaga a nare pues brigal te manga lo bri manga pena len strasta bri manga sigac <hesitation> buena kiñ roc nu te bulie que nac manga pe la gac bël shiña ne pues si nac shaba ni nal rec hui rralle manga lasa pet te dune du binte ne nu len- len trast pe hui nulle nu trast pur nes giet que- que chi fuia te bulie nac que nu ne buena bleane na sac na manga ñauya naá gol cor repa lo lando repa hui te bël nu re repa da guitk manga chic hui lando guitk manga, guitk shi manga chic manga lo play sec pues siol manga te queta siol manga siol manga pe sic blauc, llas, shiña nu dets ne <hesitation> pues nare nasha fuia lo manga nasha sua como siempr nashe sua chin ne bri manga len trasta pe na repa ya ne repa pe na shilo ri manga hui ya roc sub trasta, manga vay shigaba na shi lo vay lla naca- naca stiu la vay. Suert ne na lasa pet suert ne fuia lo na nisa gana la suert ne cos mal ne bri manga departe le dije es bueno depart dije es malo es, buen chu shi nic ne o envidia et nu envid ra shech beñ lone <hesitation> na bëlga nubuelt shech beñ lo la o nu nubeult nac ne suert pues buen ne o nu ne shán- shán rni beñ ne sa nic nac co bël <hesitation> manga cheeba na re cheeba- bcheeba fuia lo manga chic asta sic <hesitation> guc nala vay guc nala chine fuia lo manga hui golp fuia lo manga, coma te bulie nac, repa bal ñaulla manga naá chu nic gui loa chic hui nashe sua com ra rabanga bri se nash to ne ish hui na re cheeba goon llet cashi pe gopa goon, per na banga ne hue deit nis lle maiñ llo repa sa á ish chine hui nac fui manga losa manga que chic bcua ra manga ish fuit manga nes loa chic pe cheeba go ben manga sigac sa hay repa mai goon repa cheeb na re, pe shilo chep manga li na banga ne te bar ne cua bsab dets manga ne chic ne che manga ne per repa chine fui manga lo sane manga que ca cua ra manga pues fui manga pa loa nes loa fui manga <noise> pues cheeba go ben manga